Este <hesitation> iho este kata esta hi este ndakua natuu, onrejan natuu onre este kanku nduku chí kautu chindakuana tu este dakadi natuu, ñetuu yetuu kuu xhi ñetuu yetuu ité ho initu xhedo ndadutu chí, enñetu ichinjotu ndidutu xhe ixhetu onada ndutu xhinujonda, ndametu ho onré nde kaku chivu nduchi kaku chivo'o luchi xhiye ituu ndute, chiñe'e chivo luchí tindute onre este ñe'e este taka este, taka chún yete nuni chiye'e laguilu nuchi nuni onré chjan nduru yena nakuatu koni inutu ye'e, ndojon nda ndutu chinuko ndametu ndono bajui nda este iho inteligencia taka iho este, taka este iñi este nduvanru ye'e este ndakuatu ndaka kutu njuina onre este nanda ndutuu chí, ndo jonra ndakua kutu njuina.